Beh' lohe intu' buanganna yya samangan'nu mantang' ri' tamparanga' re' dikua' e' cumi' di cumi'a samanganui' nu langsuki' na temba' anu' nu temba' nu le'leng ansulu' kemudiang e' re' dikua' e' <hesitation> e' asu tamparang', heh' inne asu' tamparang' ya tappa' nu anu mintodo' ya re' te' na kulle' to' injo anu dih' di dahuto' i api' na asu' tamparang re' dikua' e', e' jarang, jarang tamparang' injo' ni kuai' taua' do', ere' to' ulara' raha kemudian, e' te' dikua' pasa' anuna injo' doang', tapi doang' nu nganu'a do nu' ra'bati njo' na nu' lompoa nu' ku kunjo' di' karangan' di uppa biasa kunjo' maeng assu'bui' kemudian re' to kombe' tapi kombeng' nu nganua' iya do', nu' ca'di-ca'di ya, nu' seng' nganu' injo' e' passipi'na la'bu' tapi' anreja' nu nganu' ya do', nu' dokkong ji di'itte injo' kemudian injo samanganu' ri' kaloroa mantangi' nassa'mi injo' ya re' buaja' injo' buaya ya elele' lohe' bere' to' la nganu' e' re' bajonna' biasa to' E' nu nganu anak' na do' e' bere' <hesitation> a' to'ngurasse' injo' arenna' he' bare' lompo' nai' re' doang', injo' doanga' kunjo' nu' ca-di'-ca'di' re' to' biri-biri' re' todo nu' e' kombeng' kulle to'ji ri' anua' todo' amantang' tapi kombenga' sapila' nganu' iya kunjo ri' anua do' ri' empang-empanga' kemudian e' ulara weh' ulara raha' ri' wanua' to' biasa to' ri', kah rie' dikua' ulara ere' kemudian injo' e' apa injo pole nu mantang ri' anua' do e' padalle', beh' intu' padalle'a re' kunjo mantang ri' anua' re' ereha'